Engalukhanga khummumuko tchie onyala khutchoma aango kenyekhanga omuruko kwo okhuranga ibe ni ing’ombe obe ne likondi obe ne imnusi muruka kondi ube ne imbwa sichira okhlinda ibendu bio ne lwanyimundu niyetsa kama omwiri imbwa liasama nomanya shili ilwanyi nishina nobukha lipusi obe nnalo lilindange amachungu munzu sichira lipisi liiuma munzu tawe olanyora amachungu kalile tsingubo kalia bokhulia kafutla amagunia nobere niwaramo amatuma onyole kafutula amakanda kafutula kaononie shokholia shisho khulwa lipusi lili munzu lilinde munzu nayo imbwa ilalinda ilwanyi miruko chino chilikho chiosi tsingukho tsing’ombe amabusi nende ebindu bindi ndio biosi imbwa nnayo ilinda ilwanyi nayo lipusi lilindaa ebiokhulia bibio munzu nende tsingubo tsitsioamachungu kalekha khuluma nende elindu bindi nomba inzokha khuinzira munzu tawe khusipindi tsie ing’ombe ndaachama ing’ombe ne indahi shindu shio khuranga ing’ombe iibula shindu sho khuranga ui nende ifaida amabereko oshera abandu balahandika barakhurungakho mwisho wa mwezi eshindu eshindu mmukunda mmumwo shoonyala khunyola mmukunda nikuli mubi tawe olimaa litukha bullahi bwene. Sasa oinisinja amasingo yako nauramo nauramo lwa kabilanga lwa abande batukha batsia okhuruka kakhukhonyanga khulwa okhukula imbolea sana kakhukhonyeranga khandi omukunda kubatsia ne tsingufu khulwa amasingo ke imbolea nebitsitsanga birio ing’ombe khandi khukhonyanga shikila shimosi shiibule shino nishitukhe omwana wayo uno onyala khukusia orungile omwana wuwo eschool fees nomba onyala okhukusia nobera huhande muve mushindu fulani noonyala eshimosi shila shikhuwa ne khandi ing’ombe ila iloho kho ing’ombe nimurusia mulahi haya nindinziila bupande bwa tsingokho tsingoho ne tsindahi sichira tsingokho tsiliho mucheni aletsa bukhala bwa khuchenda ino nomba otsie hiyo nomba otsie osabe wa chirani ingokho olatira ingokho yiyo nosinza nolia no omucheni nekallekha omucheni akhuleshele luyali kata naatsitsanga khutsitsanga khurio ebindu kama amabusi amakondi kandi ne efindu oilahi shikira nefili efinji binyala khuba emergency mushindu sia uande kidogo onyala khukusia ligondi bwangu noorunga nomba namalikhukhonya nomba imbusi namna hiyo haya onyala khuba waruka bituyu nomba bisungura ebituyu nomba ebisungura khandi netsisolo tsindahi nomba tsinyama tsindahi tsia abandu nende tsihoteli tsingali. Onyala khutsia mutsi restaurant tsingali bakulaa biluyi bapimaa khutsikilo bakhusia khukilo sasa nabee waruka biliyo nuile biluyu bio kama birani nomba biluu kumi khandi olaruraho na amapesa amanji sichira bakusilianga khukilo kho okhuruka ebindu bino neebindu binyalakhukhukhonya niufwirire soonyala khuba omumanani nomba omutakha nomba soonyala khubainebumanani muitala ta omala onyola olikho nende epanga yoonyala khuitirirakho kakhatinya.